Ko ha laiyim ko ni pung nungha ko min ma <hesitation> dangnang ko mi dang dami boes kina dangha a university ye? Wato adang kwal boeh ki in kaah mi jeko aei, ni pung nungha, ni he she ko to wan yad? Wan bi pungnungha aei pung nunghahu <hesitation> gi meh she ko <hesitation> boeh ki, alak gakham alak alak dang nang a ko kuma gakham alak meh lak dang nang ni boeh ki. Ga da ga boeh ki ghin ghin dang naughawu a a mugh ga ye gu dang ghin boeh gi nonghawu a mughga ghi ke kammakha mang khin kayak kuma nimha yad ti <hesitation> gwap nati he he ami ye boeh ki nyin kaah pang gu ma dangnag keb ma daang'nawu gu ɓongnonghak yayewu ga dangna hin bi open university ki gu lokaci pi riga shingaye wu ga a dang yepang dang gi boeh kina kuma a myep gu ga a kukn a gul manga. Boeh ki dang pang gu ɓong nogn yaye ko ghi dangha a university ni pung nung ha sosai domin mi lak dang nang za mi lak dang nang za ghin dang hai ghin ghin boehu a mughaga <hesitation> yanda gu ga ake kamak ga bak ki pinung ko kuma ga ni khin ki pinung gi tukpi <hesitation> boeh ki pangha a university pang nu domin nimgwa gi meh ma pin nimsa nya kuma ni pung nungha aye min ma gu bung nongye yam yayewu, mhi dangha dang mi boeh kina a a ti university pang ko ghi ko gyi dang <hesitation> university ko ghi da ti open university kab en pung nung ha domin mang ampani kuma nimha yarang api eh a pam <hesitation> wukyayi mi kwa na ku a har gi baba wani mi da boeh ki a shang naku min ma ma dang. Domin nimha a kyollong ni wukyayi ase boeh ki pang mang ni pung nung ha domin ya ma yad kamo sin tun da pang gu ti kai ta kaiya tin ma tin na bai dang tn boesawu pung nung ha ase min wukyai ma mi pi mal mi dangha dang mi boes ki pangha har university ge a she nong ku ah to kab boehong kyokhu gi danghai university ye? To ghi kwa gwa ni ge ki lai pyok a pina ga boes ghi yugh myep ghi ɗai ghi gyok ye pang laaghai ma she ko ma degree gok manana a kwallokha to nimha ma dang nang ma kwa pan ko dangmi, hinma mi dang dangmi boesa ya wukyayi kwana kuma wukyayi gwa ma ji ɓellem minnu khinkayu sokma a anang, muha yad kai gu ha timsok mi nammu ha laiyim ko pung mungha min mai dangnang pan ku dangmi boes kina a university ye ni je za ko aci to ko wan to ko wan bi dalili ko bi bayani ko bi je pyok pina shenong pyokhit pina hin bi dang daang me ku dang ti boes kina university ti wu ko ya gi khin kayah mi tokha ɗaiyangha himma mhi mi kwana mi tok himma mi ɗaya mi bang dang mi boesa panggu hai dai kai gu mallat laaghu pi boeskiyu man man khi osta mal, amma ghin kwa kai nang baba gak ko baba gak ti danghai ta pi dayan pi pyok boeskipang domin ya mugh gina ko ghima kai gada tokhu ghi ɗaya ghi əangha ghi dang ghi kwana amma am pinung bina panggu baba gu ti pi wu tun da baba boesa har ti da har yi pang hu. Nimsa mi je za ku ni pung nungha sosai aye dang mes a university am kwa <hesitation> wukyai nang gya kum iri tom sok ma tim manza hi laiyim pina wu ni pana ko lallai dang meh dang ti boes ki ti dangha tin bi riga ti piye laaghaiyu ye binna wu ti aang, dang pang ni pung nungha, a wana wa am yih wukyai nang je gun lah mang wukye yom mang iyaye ghom pang eh ti gi pang ma dang nang mhi ɗai ni bang pi pyok kip wukyai ye boeski har dangha a ye gu ti mah pang ha laiyim mu ni pana ni pana domin a opkaahom ghin blaak mang pang gu ti da ye pangu to ko niti <hesitation> gwamnati ha bakye tak ge ki to ha she ko ha bakye panga ko dangmi boeh ki aye pangu, to alak ti kwallok kuma kai boeh laaghai ti pang boeh laaghai ma amin gya pin nama gi gi kal hang ana gin mi pana ko danga boesu to duniya ha kunia mabbang ko ghin na kuma mabbang ma ko duniyannan,